Gn'isany gny tanà nipetrahako aloha hatreto an, de roa, tsy iza zay fa i Betroka sy ah Fort-Dauphin. Fa zao avao koa fa nitsangatsanga toera-kafa aby avao aloha fa roa io gny tena nipetrahako. A madagasikara eto aby io. De nipetrahako ta betroka angamba valo tao izy zay, de nipetrahako a fort-dauphin, efa rôpolo tao miakatsy mariny izy zay fa handray sivy amby rôpolo ah raiky amby roapolo tao. Fa rôpolo tao zany raha amizao fotoana zao satria zaho zao valo amby rôpolo tao.